Pe äjtyä ntatä muspa jujtzye'ktä y tityä nä manh ntzäki', katä nä manh ka'e, katä nä manh algun juwä', ka nä manh iti idä algun choque, katä karru'oj juwä nä manhu, pero äjtyä ntatä muspa, äjtyä destino ntatä muspa jutztä nä ijtu, solo diosij myuspa ti'oratä wyejpa, ka tzu'kä'yi, ka ka jamojmä, näntä manh äwi' solo jetij myuspa katä su'nhpäpa o ntatä su'nhpäpä, pe äjtyä ntatä muspa.